Noy gaɗirta nyamdu maɗa ko tawe no nyamaima, no edaki no nyamai cede maɗa sanne, a hornan wa ndara ko jongata, ko defata, e jeɗɗire walle e lewru noye nyamete, sai buita nyande ma, ɓuyta ko gatata on a tawan a fonniti ɗun. Ɗun yadi e no giɗirɗa